संसारमी झिक्कै किसिमगा फलफुल पाइनाछन् । तैमध्ये मुइले जानेगा सुनेगा खायगा फलफुला नाम या भन्नोछु । तनि हुन् - स्याउ, केला, सुन्तला, अ‌गु्र, आम, अनार, भुइकटर, स्टवेरी, खरभुजा, तरभुजा, नास्पाति, जुनार, कटहर, लिचि, एभोकाडो, किवि, जामुन, बेल, अम्बा, आरु, काग्ती, ओखण, बदाम, मेवा, इम्लो, नारिवल, लप्सी, हलुवावेद, अलैची, चेरी, काफल, त्रिमणा, ऐसेलु, <hesitation> मौसमी, खजुर, भुइस्याउ, किमु, जाइफल, कटुस, भोगटे, सानोखत्रे, इचु, चिउरी, अम्ला, आदी मुइले जानेगा फलफुल हुन् । अब यत्ति हुन्ना मान्या छ ।